मैं दिन मं करीब पच्चीस सी तीस मिनट खाण मं लगांदु, पर कभी कभी मैं ज्यादा समय भी लगाई देन्दु, जब भी मैं खाना की तैयारी करदू तभी मेरु मन फोन पर कुछ न्यूज, गाना सुन्न कु भी करदू तेका वजह सी खानू मैं और समय लगी जांदू। अर पूरा सप्ताह मां पांच सी छ घंटा लगी जांदा।